Toh ehea akooi eheá shu uduta shokpe jime mana bemo oneh mana nka-nra kuma mahwenka ndok ke ebema imi ne bema umi ne ebema toh na shkpe teh ni ocuha aka heti eduta toh ka iya e duta ko a doku uneeh nu dee udui ni ochai a durke ko adurke nu uidenn oshi a shaka durke ko. kuma uneel abaka wuri yei a shaka duke abaka dur ammáá asa baá aba heha anteei heti toh inteh ke dur ucer hwa imboɔk asha jɛɛ. aja hehi antɛɛ onei heti ma bika bera unekpe nyime toh a shohumni a heele ene toh nishe kpena wejen na sher na a ye oyeli toh aka hara shi cei kom cheile unyom ka iya uneei eckye baka jeh iye taiya a shoi ni eni kuma uŋwɛ́ɨ abemi toh k ya yaya abiŋe ye atuk nu weda baki a jijji icer keke hee oyire ecei inyono lete icei o lada ba inyo ishu eyomo o lrda bak keke yeshi yo wato unee abema uŋwe abeema a yaa leda bak a jeebɔɔ duknshiki ajee aja hehi intɛɛi inteei ashika jee ni ihoh a leti toh. Ubaku beru unekpe enyo nu uha ujeenŋ a shohum ni ime <hesitation> yire duk kika yeya ko shaa ka toyboh a maáhe, icei isherko shune gune wuta báá to ama akhoi shuehea uŋwé a bemu uneeh unee abemu uŋwe <hesitation> urgwe a unee a khu uŋwé a jɛɛ aja yoti hi be intee heti toh uneke ye mi na beme mo hwo mbo ka jee na leti tolutu shoŋo nu uŋwɛ́ne a yei ko iyeŋa a gbesa bema kapa kpena goi abiŋ a jee ujwɛ shiki iya a kho unee ba yotihi be intewi une eme mi na bemi hwa ishi hee inyene intee asa heti ahh ujeeh unee ubema eeh. toh kamin a kpena a koh a báá kamin a kpena a kpeeá ushiri agoi abiŋ a koje udema onee akasha a gosha abiŋ inteh keheti a biŋe emaká ni ishekpete igoi abiŋe maka a kho a jɛɛ bika kho abiŋe maka misa a jah jeehi bɔɔ sanana pa jii unɛe najii unŋwɛi a heti toh ugwene abeme eme mi iye kuma a kho abin hane abine maka a baa here eye unɛɛ i a baka áái abiŋa no toh abemi. Tohisa leti utakada abin a leti idok abin a jehe eye asha agosha to baka goi a bin a kwati na abiŋa awa kocak akojeeh icen asa aghɛɛ unom a boshe ecei asha boshi ecei yono nu udei a dosha nu onyo ashu ashe teh to innyno asho ogbeŋ aka iya anwai ina aboŋka ŋwai i boo a boŋ ka ŋwashi inno duk asho ogben e mbo aka shek ubiŋa leea na a lee na jer a jer iye ashi ihééa shi. bosha ama toh hea shi duta inyom ki jer ajer domin baki aba yeya amaá icshele i gonyo ishishetiyo. kpenu ujeh a jer a jer har na kpea ubiŋ a leea a neke a lee oye odeece e heea o leda bake duk ashi sho ho biki ba yeya ama umom asha heti iye ashuna kuwa inom ko chei a sha jer-ajer ni aneke a hweŋ na heti ah a jer- ajer aceee e nŋwa enye asha heed anaha jeti boo ajer to yonde atenyo ke shiker hei eheea ni ishe kpoteh domin ihea nyom ka sho here ykara masama iheea inyome shu eduta. Iheea shi idta ake kera ko unce a jee a jɛɛ aka iya a dur adur unee a tanke nu umota na kpanke kwa ko ka hasha are nine e ko a jeeɔɔ kom. do domin duk ashe ekara katuk a hai iyire e heea hono saidai incneng o nyire e tengshe obaa bo otinka a shuyir iheea inyo ihai sheyo ba. da dur unee oneka utana uko ujehŋo aha a goii ba saidai u wejen inyoh ituk iceneŋene keyiyin a heak eheah shi bosha domin i heea shi taŋa hano i haai gonyo baa iheea bi heea ko ochei iceŋ to kilo ko uneei a shonu enii kokuma uhwe atuk unee enii unee bita hehi be mteei heti uŋwɛ mione atuk inye eni aka heti toh nbu nenu ucheŋo ngo ijeh a yire a jera shewe ba ushu kpeea yande eŋo ushu kpeea nu unenu ucenŋo. <hesitation>